Tapiti reta oiporuko inambi ipuere vaera jokoropi oyandu opaete mbae omƚiva oyapƚjaka reta jokoropi ipuere vaeravi jae jete omƚi yae jare oendu mbae jukurai oyomombeu, oyomomaranduesa iru japisa reta ndie jae ipuere varavi kua inambi omƚi yave ipuere vaera jete omƚivi jaera kua reta oiporu kavi yae